For me ley way I can cook chicken when I get my chicken I wash my chicken three times I wash in my pot before putting my chicken in my pot I get my vita or like I get my season my black pepper my season I season my chicken and put my black pepper the I buy I get onion I slice my onion I put my chicken in ley pot I parboil a like when I cooking rice when I cooking potatoes green when I parboil my chicken I cook my green before putting oil in my green my chicken la I parboil I can put ley in my green and a boil when a boil a done and I know my potato green drying then I put my red oil the la how I cook my chicken.